Misy karazany telo ndraiky zany raha magnitry ampiasaiky aminà fandrahoagna hanigny <noise> de poavra sy <noise> sakay tany zao ataoko aminà ro na rah karahan'igny de fahatelon'jare veromagnitry igny ndraiky zany atao aminà dite.